मुखी लागि मेरो रैथाने खानेकुणो मन पड्डे भनेगो त्यै बटुग हो बटुग रे चुगानी बटुग । अब त्यार त्यौबार कोइ निगा गट्टा माइस गैन्झाइ पाउना पाछि लागिन्झाइ पाग्दे भनेगो त्यै बटुग हो । बटुग सम्झीन्झाइ त मेरा मुखमी अजलै जिब्णाइनो पानी फुट्टोछ । अब बटुग नपाग्या-नपाग्दा सम्म त्यारत्युबार लै पुरा भ्या जसो मान्निन्न । कोइ पाउना आएपछि उनहर्गी लागि लै त्यो बटुग चखाइहेल्लो पण्यो । अब निगा गट्टा आफ्ना चेलीबेटी गैन्झाइ टाणाबाट कोइ आफ्ना माइस घर्रिन्झाइ बटुग पागेगै हुन्छ । चुगानी बटुग रे भात खाइन्झाइ मिचिमिची खाइन्झाइ यति निगो क्याब हुन्छ । अब तैभन्नाबाहेक माणा भयो पिठेमाणा तनी लै पाग्या हुनाछन् । अब <hesitation> बाबर-बाबर-बा-बाबरै लागि त सगुनो कुट्टो लै मान्नाछन् । अब जन्त भयो भोज भतेर बनाउनुपण्यो अब काइ त्यार त्युबार चेलीबेटीगी अन्नी दिनुपण्यो भनेलै बाबर प्वा पाक्ताछन् । अब तनी बाहेक अरुलै अब निसास्से भन्ने लै पाक्दोछ हाम्रामी । त्यो ट्याम लाग्दो छ तर निगो त्यो लै निगै हुन्छ । त्यसरी अब माणा बटुग बाबर यिनी मेरा रैथाने निगा लाग्दे खानेकुणाहरु हुन् ।